Paxta tolalari ipga aylantiriladi dastlab so'ngra mato to'qiladi undan keyin mato futbolka shaklida kesib olinadi va tikuv mashinasi orqali birga qo'yib tikiladi va shu tariqa <hesitation> futbolka xosil qilinadi.